මාසයේ බොහෝ අවස්ථාවල <hesitation> පොදු ප්‍රවාහන <hesitation> සේවය මම පාවිච්චි කරනවා. <hesitation> ඇත්තවශයෙන්ම <hesitation> පොදු ප්‍රවාහන සේවය <hesitation> පාවිච්චි කරන නිසා <hesitation> මගී ප්‍රවාහන වියදම් <hesitation> ඉතා අඩුයි. <hesitation> මොකද පෞද්ගලික <hesitation> ප්‍රවාහන <hesitation> මාධ්‍යයක් පාවිච්චි කරන කිරීමේදී <hesitation> වියදම ගොඩක් වැඩියි. <hesitation> ඊට සාපේක්ෂව පොදු ප්‍රවාහන සේවා පාවිච්චි කරනකොට <hesitation> වියදම ගොඩක් අඩු කරගන්න පුලුවන්. <hesitation> ඇත්ත වශයෙන්ම මාසකට රුපියල් <hesitation> රුපියල් තුන්දහසක වගේ <hesitation> මුදලකින් <hesitation> මගේ ප්‍රවාහන කටයුතු <hesitation> සම්පූර්ණ කරගන්න <hesitation> මට <hesitation> මේ පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිතා කිරීම නිසා හැකියාව ලැබෙනව කියල කියන්න පුළුවන්.